أوه، أحس يكون حماس مرة <hesitation> أول شي بشوف إيش صار، أحداث جديدة زي مثلا بشوف كم جبت فى اختبار الفيزياء النهائي، كمان مسجل في الدورة التدريبية حجة ال- الصيف، وأكون أول واحدة تسجل فيها، بشوف كمان إيش نزل منتجات جديدة في السوج وأشتريها، وبكده أكون اول واحدة جربتها، واستخدمت هذه المنتجات وبس، ما في أشياء ثانيه متحمس لها غير هذول يعني.